Ita no feta terus ita sanga ita tahik talelak hataholi nah yang harus ita lakukan ita harus ramah no hataholi ndia ita harus tahou limak sebagai tanda ita menghargai ita tatane nadena.